<hesitation> אפאהר pause כ-זאכן וואס פון דאלפין איז זיי זענען זייער קליג זיי לערנען זייער שנעל זיי קענען <hesitation> זיך אן עצה געבן מיט פראבלעמען זיי קענען לערנען ווייטער זיי קענען נאכמאכן און זיי קענען אויכעט ווייזן אז זיי פילט מיט.